To pana rə ya ra gha rə nfa mi cewa ma pwa rə ya dʒa rə na nda ndəra zhi na gufan kəbi na wa lagos shi lagis ma lokace ya dʒiga logas na ni zhi zhigə zhi kəl mila ghə lokace raw to ma na dʒiga ya kwa bga na ko da shi kə chochi ra vəl zhi ni ya dʒigu lərə mota to ma na dʒiga ya na wa gəra kwa lagos kwa rə ya dʒa kwa lagos ma bow ni ghəry na pwə mbw ra ka ni badagri kusa ni gha dʒirui kwatano həlghə nti ka kwatano to <hesitation> mar nya dʒa kwa ra ra na ma ndw ra kəl ghwəyi na inja vəl mota ghə nyi bukə nyi ba dərəva ni nja dənya kəl ghə nyi ni nda kəl ghənyi ni nda kəl ghəyi daga badagri har ni kəl ghəyi sar kwa tənkam iland ni ghə nya sar və rara ni nya di mota ma həra nyi ma blow mə ghənya dla mbwi mota na ni ghənya tsə-tsəw rə gula pwə daw-daw kwa lagos pwə zhi ghə nya fə sila kwa lagis siw har b pwə mbw məl kobo rə ma rə mbw kəl ghəyi tsəw rə pwanyi har nonhə pwə na rə ya tsəw rə na zhi ngi nanuwi gate mba-mba ghə vi na mba ghəvi gəgə mbi tə pwa si zhi ma so sai ni ghə mbw rə Ma ghə zi mbaghə rə vina na gha nyi to zhi kuma zhi ra mbw wa tə ha’ bəltəkə sila rə zhi ma so domin ha na ma kwa pwa lagos na kwuta kwutan pwa gha’ zhi ka shi rə kwsa kəkah pwa kwa wasila ya nkar rə domin ndw rə shir lagos wa nkang va maghitsuki ghə zi ndw rə ghə nya səkə kala ghə nji kuma ira ghə shir pwa kwa so pwa gha zhi gha shi ra shiw rə nja nunwi pwa ndər-ndər ghənyi pwa shi gha sila nyi ha ɗar kaf kwa lagos siw to har karshe ma na dlə didi mota zha nyi kwa tinkang ilang rə nja ɗa na rə nja dambi ghə nyi ghə təni mbudula customs ce wa ni gha nya dʒa kwatano nto wa nyi dʒivu tə <hesitation> benin city republic to rə nya dzivu na ghə nyi hə vi ndwangiw sai gha nani panə mbw kəl fu shinkafa ni mbw dləyi sagə mbə nigeria mbw kukul ni ghə kaf buhu rə wili gha ni ghə whi whi nə to ma pwa lagos na gaskya <hesitation> mə zhi bara harə həna ngwamuti lokace va bukə na ka zha ma səm ra dʒai kwa lagos dʒaya na kwitan kena ma ka bukə ma bow wa lokace shi ra na tə ghə nya dʒivə məl bishara tə ya dʒiga sokoto ba kwa kano rə ya nyi rə dʒa zafara rə ya dʒa sokoto tə ya dʒa hi kwa sokoto to dagha roman tə hə tasaka pwa na rə kenan na hi kira fə nya dʒi ba mbə boda Inya dʒivəwə ba pirir niger kena to har re mbw kəl ghə nyi dʒi hedwurtar nga niger miyani tə nya dʒiga bara tə nya hə lə bura rə nya dʒir ba burkinafaso to mana dʒir ba burkina faso ngi na ni mbw məl zabə lokace ngə to wa wsar nyi məli rə mbw ɗa na tsə-tsəwa shiw rə mbw ka nkari ghənyi sai da rə ghənya dʒo dʒi rə boda burkinofaso ghətəna niger inya hira ra wa nya məl hour səlotsuk fwar rə tsawa shiw sai nda rə mbw giwi zabe ghə za ghə rə ghə vəl pati nkwala ghə nyi tə nya hə rə ghənya dʒagə bu mbə burkinafaso tə ghənya dʒivə ghaha pira məl rə nya məl shir rə məl miya yan ghum ma ka mbw rə to rə ghənya dʒivə ghana mana dʒəvə ghana nyi na to tə dʒa rə wsangt məl vi sai nda rə ghə nya dʒa hi gutan wsi məl vi rə ghənya mna mbaghərə sam ghə to ka yani tsəwa zhi rə ghanyi tsəwi ni ghəya dʒivə niger ton rə mbwa ya zhi ngi dʒri dʒivə niger ama kokwala mkiya yamighum har ra ya dʒivəyi rə niger miyni headwuata nga niger tə nya ba mbi burkinafaso rə ghənya dʒivəwi ghana to ka gani wsa ghə zhi pana rə mbw rə ohum ra ɗa na ma tsə-tsəw na ilimi zi to ghə zi wsa ra ɗa ka makən ma bow Wa lokace shi rə ya hə ni ya məl kokwala karatu mya məl bibceke re driga <hesitation> taraba ma to mana dʒiga ya na pwə mbw ra ka ni gashaga gumnati to gasky wa məl kuma makən kwa first visit fə ya na bats, ba ra ya ji daɗi dʒa kwa gashagugumntə national pawk ki mbə shafa ra domin ko da shika farko dʒiga ya na zhi kumari rə ya məl wsa ra kəl zhi dʒigaw ama dʒa ya kwa rara na wʒa ilimi ba rə ya kunu ma ra sai rə ya nta ha na ghənyi sosiji ki msi shafa ghənya <hesitation> hi hi konfi ma gha nan hi konti dabang-dabang dabang na gha’ zhi gha na ni shiw ghə zi wsa ra ɗa ma rə na shina kimbi miya na wa ya na ni kwara na mbi shafa to mə zhi ba ra dʒiga pwa ro na zhu taba na ni pwə mbw ɗa na lwar na mbi shafawo to domin zhi ngi dʒəri nyi tsəw mbə zoo ni ya tsəw ni wsa nini wsa ni ni mbw ama ma dʒa ya kwa rara na ton nda ina hi həng na ha ni ghəy va tsə-tsəw ton nda wa shafa shi susai ina ji ma ngah mə tə nigeria ma wa mbw ma kumani shafa ra kwa mbə gashaga gumti to Har ni nya hə rə pwə sojojo dʒa rə station ghə rə nya dʒəm rə pwə tari dan kwano pwari baturə ya məl har sola rə pwang mbi shafa to <hesitation> rə ya dʒə rara sai ni gha nani ma shafa ra na ina ji tə nigeria sa shiw to sa’a nan wa bature shi na kwa ma bow na rə kəl nga ra makutsəkə to wa dərgi kəl ghə nji hall kwmabə ta nə nja tsə-tsəw ni ni nja va’ tsə-tsəw ni ha ama jərgny wa mbani kəl mbw tsəf ko kuma fur tsəd ka ghə nji ni nja tsə-tsəw ma na na nji mbw mbw mbə shafa ra na ni nja twi sojoji dʒiga ni nbwa tsəkətə mbw ghəng don mbw ngi ni mbw badl wsu mbw ngi ni mbw siw hi kontə kwara ro wsa shiw nə gha məl ambə shafa ro ʒa shiw mbw fan shafang ha pana rə yanghum məl shafang ha ha rə mbwa dlən shafang to ka ga ni zha ma har wa ya nan jirga bature nyi iyi pwə nda fi chika nja ghəni ri wa ya nani sa’a nan baturə nyi ma hi ghə ni ya wa ya nani mbw məl hən kwa ma kusa kəkal ghəy wa ghəya shir zhi to dʒə ya dʒa kwa bats ba ni ghə fa ganu to ira səla dʒar dʒa so makin ni ya dʒa gashigagumti na farko ton nda zhi məl nasaro na rə ya mima dʒiga ko bukə rə dʒiga ma bow rə ya tsə-tsəw mbə shafara ghənyi mbw ra shir shafan yi tə r ya di wsa diya domin vuyi nga hi konti na rə ya didi nga bagi kenan To riya divə və ya dəmə ghənya kenan to ma ti gheghiling rə ya mma dʒiga to mana dʒiga ghaghələn na tə ya ma <hesitation> hi kontə ghə zhi wsa <hesitation> bagi to mana kəi ya iyi tsala to mana kəl na rə ya səm na wana na ni wa sələ ya məl makən ni dʒiga ya kwa ga gashagagumti to gasiky bats ba rə ya ga gar dʒa kwa mbw kwa ma ndər ni ghə ni zhi zhi ma wsa shiw na ra dab ghənyi ghə tə nuwi har rə ya səm ghəya so dai rə ya ɗan usako ka yanigha in domin panə nda nyi ni zhi har rə dʒa kwa to band pwa kukul pana ghə zhi ma boo <hesitation> wa lokace shi rə ya dʒiga kaduna rə tə ghə nya dʒiga məl nin fə wakshop to ma dʒa rə ra dʒa kwa kaduna na bats ba rə ji daɗi ziw domin manene ma wsar rə mbw məl na wsura shafi pənya mbw wsara shafi mbw rə ghum to duk shafi nə gha məl na do ni gha fa gar zhi wsar ghənya dʒiga məl wkwal zhi na wkwal vuwi panrə mbw ndara nfəkə vuwi rə babal ko wane ndw ni nja dʒa ni pwa dʒiga alləm mbə ghəy nji ni mbw nkiawa mma bow sa’anan ka bunkə ko wkala yaməə yaməəa kuma ghə zi pənyi tə nya mi ko bokala yamai kwa rara har ma rə mbwa fi zhi zhi ndwa kul ndw Nyi mbw rara hi zhi nya məl wadan hi wtsəf nkwanf zhi ndw kul rə ghəna nyi to dʒarə ghənya dʒa kwa kaduna ma bow ma ma ma nya kumani babl hə na shiw nə məl nyi na ni ghənya dʒugə mbə luma ni ghəya dʒagə tsə-tsəw to gasikyama dʒa rə ya dʒa kwa kadana na bats ba rə ya fa gar ziw wa məl rə ndər zhi ma bow masaman ma həna ra ʒama kəl ghənyi dʒiga na to wa shafi pənyi to ndar hə na zhi duk wsa ra shafi pənyi na hən na asibitə nə ya məl na dow na dʒəbə viya dow ni ya fa gar zi to ghə zi wsa ra ɗa ra ya da na ma ghə zi na to ndər zhi don haka <hesitation> ghə zi mə ya mban nta so makən ko ka fwar kibə pwa rə ya dʒi dʒa rə amma wa tsə-tsəw rə tsəw diʒə amma ma nə ya zha nta ywar na kambragh <hesitation> ni ya nuwi ra ama ani pwar kibə iko yanighum usako.